ما نلفتش الأنظار للعباد ونبدأ نتأقلم مع الحياة ذيكة ونغير حتى في لوغتي في لبستي في عاديتي نتواصل مع الناس من ااااااا غير ما نحط إثارة وشكوك اااااا نحاول نتعرف على الأوضاع متحم.